Ireto avy ny fomba hisitrihan'ny biby sasany mba hiarovan-tena: ohatra amin'izany ny tarondro ohatra, izy ireny dia mety miovaova loko arak'izay tiany mba hahafahany miafina raha vao misy fahavalo, ny saka kosa na ny- dia afaka mihanin-kazo izy ireny raha vao enjehan'ny alika mba tsy hahafahan'ilay alika azy manaikitra.